الوظيفة اللي تحبها تعطيك رضا نفسي، وتخليك تستمتع بشغلك، وهذا ينعكس على حياتك كلها. الوظيفة اللي راتبها عالي بس ما تحبها تسبب ضغط وتوتر، وتخلي أيامك ثقيلة. أنا أميل للشغف، أحب أشتغل بشي يعجبني حتى لو الراتب أقل، لأن الصحة النفسية أهم من المال.